കേല വാരോദ് ദിന്ഛി ബിജി ഇല്ല നി നിന സ്വന്തദ। ചരേ മലിഥന്ദു ഇല്ലന സരീ നേന്ഗി തോജു നികു। ബ്രേക്ഥിക് കോന്ദി ജിജി സരീ ഏക്കി വന്ജി ബ്രേക്। ദഥന ദാവു ഏല്ലിഅ വിഥന്ദല വന്ജി ബ്രേക് ബോദേ। വഥുന്ദു ബന്ഗ വന്ദു വന്ജി ബ്രേക് ദഥന ലഏ। പുര പിഥൈ <hesitation> ബഥുദു ഓന്ദ ഉന്ദേ। പേസുദു നികു പുര ല മലിപര അപ്പു ജിജി സാക്। അദ്ദു പോവു നികു വന്ജി ഏല്ലിഅ അന്ദല വല്ക്। മിനിധേഥു ഓന്ദ ജിന്ദ വന്ജി മോവിഏ ഥുവര। അന്ദല പോലി നികു ഭന്ഗ ബഥുദു കേല്സ। മല്പുന ഇമ്പോര്തന്തേ ഓന്ദ ബ്രേക്ല ധേകുധേഥു। ന അഥ ഇമ്പോര്തന്തേ രേസ്തു ബോദേ അപ്പു ഓക നികു। മുജിക് കേനു വേഥുന്ദല കേനു ലി രേഅദിന്ഗ്। മല്പര വേഥുന്ദല മല്പലി ഓ നികു വന്ജി। ഹോബി ധലക്ക രേലക്സിന്ഗ് ഫീല് അപ്പു ഓ വിനി। മല്പോദി നികു ഓ അസ്സിഗ്ന്മേന്തി നിഥ।